افضل انو اني احتفظ بأسمي الحالي الي هو ايفا الي معناه ايي- ايف او حواء اي الي هي ام الحياة و اني احب هذا الأسم و و يخليني اشعر انو اسمي اله قيمة كلش جبيرة و انو اني ام بالحياة.